dursaa ibiid irra danfiitaa fridgii malaat dikaati feet ridhee saar gogeesan bisaanin kasslolaatee, sham suun kasaa jisitee hadaa isaa itbusitee duub maalin kulkulaay bareisat jebisitee mii kee it gurtaa woo juisii, hoo sodaa.